الشبح الخائف من الظلام، يعني كان في شبح يعني كل ليلة يظهر يظهر كل ليلة لكن هذا الشبح <laughs> شلون شبح كان خايف من الظلام ما أدري شلون وكان يعني يختبئ في الأماكن المضيئة وما كان يجدر يروح للأماكن المظلمة رغم إنه هو شبح مفروض يصير في الأماكن المظلمة